المشكلة العويصة والأساسية هي لي نقدر تكون هي اول حاجة نقدر نقول خصني تغير هي مشكلة الحروب حيت هي السبب ديال كلشي كتسبب العداء وهي السبب ديال الأمراض والسبب ديال الفقر والسبب ديال جميع أنواع الشر على الرض.